Ny tena hitiavako fandrahoana ny ovy an, atao potsitr'ovy, izany hoe alaina iny ovy iny an, dia diovina tsara an, esorina ny hodiny dia ampangotrahina. Dia rehefa ilay malemy tsara izy - ilay bolongany be iny izany, dia rehefa malemy tsara izy an dia potserina avy eo dia <hesitation> > asiana fromazy kely.